Esye mbukhanga sa kumi inde inusu, ndakhavukha saa kumi nde inusu eyo esayanga, ndakhamala khusaya ninzia khushera, ndere ndeshe ichai, vokhunywa vanywe vathie khusikuli, avethukhulu esye avanje vana navakhongo, nemala khutekha ichai, nzie ngusie mavere kwakhakusia amavere ruleyo, njache vusafi, ndoshie mushitwoli, ndeye olwanyi, ndosye vindu ndakhamala nenzia mumukunda, <hesitation> nywetjanga ichai mberi khunzie mumukunda, ndakhathia mumukunda, enimekho mpaka saa sita, khula musa sita nenjerera, ekhayirekho thingombe, reme olusi, khaye ovunyasi, milavi nichiriwo ekhaye thirerere ao thichache khuria, nenjaka khukatsia lunch, nendiwo shenyene shengasingia lunch tawe, shichira embethanga nindekhere ichai nimbishire muthamos, lano khunywethangakho saa nimba ninteshere nda amapuoni. Nomba mayenjera nomba thinduma, <noise> ndachama vyakhuria vyakienjeji, yula musa nane nenzia shiama niri inyanga ya shiama, khula sa kumi embethanga nenjerera, nenjerera eenge thingombe wendeshera, thiava nithireshere amathi nde vyokhuria, emeteo evindi khula saa kumi unusu enzia khushera nomba saa kumi na moja, ndakhashera mavere vandu vanji venderanga saa khulwanyi ano, shendi raisi khwira khusokoni taa, nenjaka khukatsia thifwa, nindayirekho miro nomba rikhuvi nomba risukuma nyore ndoshie ende khumayika ere khumayika, fyula saa kumi na mbili, super yanje ivethanga niiyire, nendi uwonjere ango sasa saa kumi na mbili eyo ninzia khwisinga, shichira ndakhamala ikasi yanje, ndalawonjere ango tawe nendi uthia shiama endisinganga mu sasaba ninzia shiama, aya nindakharula mushiama ndecheshiekhoyo vamama vashiange kaviri kataru. <hesitation> kholakho isa indi ikasi ya community facilitation, ndakhechesiakho vamama, vazee, youth, nengalukha neyendelea nde ikasi yanje ya ango, aya ikasi ya ango ninyinji, kata ivulakho vuyerero taa, yaani yatirana through out, kho eshie khwikhala saa sendi raisi taa, ndikhalanga nendi nomucheni, nomba nindi nde ishighuli yanje yekholanga lakini ikasi yanje inyinji niyokhukenda ruanyi, mumukunda, thingokho, thingombe, thinyeni. Thinyeni ndisingia saine, thingokho ndisingia saine nde inusu nerula muthinyeni nendingira muthingokho, evindu vyathingokho evo vikonanga nivyosivwe, nembakale ruanyi, shithirithanga nende siro taa, thirithanga shitere shionyone, ndakhathieshia shiakhuria saa inne ne inusu, neramo amathi neramo vyokhuria nikhandi ndiikarira neyendelea nde ikasi yanje eyo, thingombe enjakanga khurisia saa tano, vunyasi vundi vuvethanga nivukonerewo <hesitation> ndakhamala khuthishera, ndakharusia mushitwoli ethira aluanyi nithichaka khuria vuvereo. Thiakharia vunyasi vuvereo khula saa tano, nemetao vunyasi vundi, shichira norao nivwithulana nithisena sena nithinyasia, sasa <hesitation> khula jioni sakumi na mbili ndakhesinga, ndia sapa yanje ekholakho nde avethukhulu homework ne saya khandi ngona etinyanga khukona musaine saa tano, khurie khwosie vindu vethukhulu vesinge basi nikhuthia khukona, nesanya nikhuthia khukona.